kai gurar, kai tarai na arere kiom lik anmain dit, na na <hesitation> kes kiomlik anmain dit, mato patar kiom lik mato sol kiom lik. mato inansol kiomlik, mato inan barim kiomlik mato gogos kiomlik ap mato mamam kiomlik main to kaben diti apto kabut nunditi ningan dit itol ep bonot pisir iru ningan didning atasik ahin lik kitaulai tar ep kaben nuni or ep krismas nuni itol ep bonot pisir ilim ap ning an dit iruru bonot pisir iat ningan dit itol ep bonot pisir iwon itol ep gurar ning a kes kiom lik an main dit, itik na tiktik ep fai ep kaben ep age ep krismas nuni iru iruru bonot pisiri. Ilim ap itik ep fain itol ep bono pisir ilim ap itik itol ep bonot pisir iwon ining na arak kolik sen suri itol ep kai gurar na ap itik ep sama ap na avun liki na na na dit a bum lik iau or ningan dit el warwar kumkum lik ork almas ol inan sen apal usrai arini tol ep gurar na itik ep fain na ap itik ep barsan it iruru fain ap itik salo ep fain salo, itik na iwakakolik sen na ep sa na inuktati na el iani or eltoli epsa na iwakak arin ap el mas nuktatlik ia sen, i ep krismas nuni iruru bonot pisir iru ilim, i na el pastat itik ep barangan o ep sa ning el mas han sen ap el tar itik sen arik ap ning salo irak, ning el sol tar ta ning isol gau ap na el longrai tok usrai o tok usrai o tok sa ning el wot onto fap ning ap el mas inan sen ap el warai usrai arik kanak una u kes orosit ap belu tasimon epsa na kiwot han kabisan datol ap ya kal kaba ep sa mida kiwot. Di kel rak api rakma ral na tasin ahin datol na ki tinan, ap ra ki uwarwar momol ap ya arak api una bel u tasim iton di kirak del taulai a tinan i isma ep kaben nuni ap ka rak api ru ma itol ep kaben nuni ma rak yako ahin lik sa labong sa ap kirak el timan ap ya rak api i sen irak suri api amtol lasing ma rak iwakak sa megesi el mung dato dato elbot mur api tik ep fain salo na el soltar ting el sol gau larna ap na ol longrai ep sa ning on los ep barnangang or na ring ep fain ning ning ep ning na ukes kiom lik an mainning i na to usrai akak inan lik api warwar akak lik auklik ap el akes iau onto warwar akak ap el rak gong utoli rak ana ol mas toli ralna epsa na na kutoliki na ki wakak ol mas toloi tari a ol mas totol sen varakai tarsen on na ol sua pepel tari besen iwakak ap irak ol mas toli na na etam dit iwarai u nok ol kes wom tan matarumai numi gong u solsol ol mas long na usol ning ap el ngalia om. Ep sa na utoli ol mas tur lar ia na ep kaben nuki na krismas nuki na ki bolos tar amtol ia itol itol ep bonot pisir iwon ep krismas nuki ap na ep sa na awarai u on ol mas long sa lar ia moso na u tasim akak ork ap ia tasim akak om ep sa na warai u om kon wakak anun dati na anmr ap ia arere long long sen arin na ep sa na iwarai along sa suna nana ep sa na ka wot on na imuri sen ep lon i kai gurar na dat re arere ia on toh warwar akak na along ain diat dit salo dit laies ka nak are kep akak toh warwar nun diati ap it itol ep fatrar na itik ep tanin sus ma on ap iru ru kaptan ru fatrar sen dira dira warwar akak lik arik ap ep sa sa ma dira warai akak lik ia sen. Ape isape na arak al warai pasi iruru diro pas kol arisak tok sama dira sol tar gau dira kep tok barangan o tok warwar o tok arere ting on ep ap dira inan tar gau dit mas is dit el warai iau tim brumai itobaran na arak al warai